सडक सफर योजना पैली हमन यात्रा तारीख तैय कौरी दीण हमन अपड जांणू दूट रस्ता डिसाडिड कौर दीण वेक बाद हमन कख कख मा रूकण ऊबी हमन पैले से डिसाडिड कौरी की धौर दीण। एक अलावा हम अपड जरूरी डाक्यूमेंट भी घौर दीण।